Raha hikarahakaraha ny fomba fagnanovagna smoothie ndreky, alegny zegny ronono magnatsiaka de <hesitation> mixena zegny izy na tsy ampandivezigna fô mba afahagna hoe <hesitation> atao mixena tsara amin'ny mixera izy e mba afahagna hoe ahazo le <hesitation> tegna tsirony hoe amzay, afagnaro voankazo de izy aminje ambela magnatsiaka <hesitation> de igny no sotrona rehefa avy eo fa tsy de sarotro ndreka fagnanovagna izy fa ohatra misy fitôvagna mixera mixenan'ny <hesitation> ronono sy voankazo de amin'ize vita tsara ny smoothie.